طبيعة التعليم مهمة للمجتمعات ما ينجمش مجتمعين من غير ما يكونوا متعلم أفراد ومن غير ما يكونوا وعين وقدرين يحدوا مسؤوليتهم المجتمع اللي ما يهتمش بالتعليم وجودة التعليم ما عمرا ما يتطور ولنهار تتكون دولة قايمة بذاتها ولنهار تتحسن تتبقى ديما في تبعية الدول الأخرى وتبقوا هما ديما في حاجة لشعوب أخرى.